हमाए देश में हमाए हिसाब से बिलायत सरी अलग अलग मछली हैंगी। वैसे तो मछली समुदर झीलन तालब में होत हैंगी। लेकिन कुछु जगह शौक के लाने अपने घरे मछली पाल लेत हैंगे। मछलियन में बिलायत प्रकार की मछली होत हैंगी। एक स्टार फिश होत हैंगी एक जैली फिश होत हैंगी। एक डॉल्फिन होत हैंगी एक शार्क होत हैंगी एक व्हेल मछली होत हैंगी। हमें इति मछली पता हती सो हमने बता दई और बिलायत मछली होत हैंगी। उनके बारे में हमें पता नइया हमें जितनी पता हती सो हमने बता दई।